Intalim mojtamail mohiminkeli, kenkon adamri taworidanginan malek irbenan, <hesitation> siyasa eskabanjinan, <hesitation> adamgon taworidangin, malekonken irbenami yani erin firgika mojtamail, adamrikon wirweden <hesitation> ashiriker gorba weden agka banja yani nofostani nadifanga tasamohekon fa darin doniela, yani talimi mojtamail mohima adamirikoni maleka irbaina kena, igtisadikon fa ashringineron alamga ashirika, alimijikan weldiga <hesitation> yani fa mojtamateni fa tawerdangafi.